﻿To satkan vi wanɗan ma sat vit mari a garwanɗan ba cha wum man ɓwagani vung yan chi tu, mari ta yisagai tu komai ɗatkan, dakta, komai ɗatkan nakta ba kayir gyagon ɗan a mopshi vung, in yan ɗaktawa, in yan babawa, in yan daktawa cha satka vi ta wultu wani ɗakɗa ka bi barandang ko yel ɗantu garwan ɗan cha fi ma ba yiɗa giri vung kamar ka mopshi yisangani ɗang ka mopshi gwa yisangani ɗang wuri yawan ne? Dan yanashi gan ta bwaga. Yangshi ɗan tə bwagəi kuma, nə zarsa wanɗan ba ta nya ta gəmgə a kuskə gən vung dole ne ta numgəi tashi ɓatləm a fi gəngə mbuni ɗan tə pol yangshi gya naktə tə daktə gai ba nə yangshi kade vung ma har wo polshi gai vung har tə mən bətləm wa polshi gai, to ɗan mya vir ɗan yan chitu, banda yelgən iyaye banda bəngən gya naktə tə gya daktə mən vung domin kya bəən məni gya gi mən nənu gən kya yeli ka tlyi wa tlan wulgə tu ki ni ngah mbuniyo? domin yan kya bəən daktə tə naktə mən, kya na tlə ma wultu kai gin nə ngah mbuni vung, ta wultu ka ɓələnki tə məri dəngəni cha wum kəm wopaan Mya wul ɗun tu məri, lun mən bwagəni don lugən mən bwagəni lalai kwa yan wa larki kab gərwan ɗan kya ngal amma mən bwagən wa tə wulgə vi kə mən bwagən wa tə wulgə vi kə goda shi ma tu har kya wul vi zəngəli kya vershi gai, <noise> wa fi wuri yawan tə bwagə kya wul vi zəngəli kə ver gya babawa tə mama wa to katu gwa lada wuri, katu gya, katu lugəni vung in yan kya ngal a tu lugəni yan chi tu dole a girmama gya babawa tə mama wa <noise> ɗan gi ɗan mya wul kar ɗan yan chi tu <noise> kya shishi tə ɓintli vir girma iyaye yan gən kab ləb wan ɗan ka tləgai ka tlətə tə polgəni duk girwan ɗan kya ngal ka tuyi aa yan nə ngah gət ko cha ngal nə tur

﻿Ma kubta a garwan ɗan wa nata mani mai kyan in mya kubta gai kar ta yani ta lab goshi, amma daga ngah myah data kubkani a wum kam vung ngah mya kar ta yani bawa yan ma waɓi tapi goshi ka tlyagan gami dan yiri ngah yawum kam iyaye gyo ɗan chi karta yani wa virta girma ɗang wawum iyaye ɗang har ta chigri wa day tuliɗi a lab wan ɗan ngah ngah nges waman wultu ta yani man vari gopes dan kya wulti cha wumi yan? to kwana daga man vares ɗan ba a wum kam vung yan mya wul ɗuntu mari ɗan ma bwashi wuman kam wapi duk gar wan ɗan kya ngal, ka tuyi amma idan kya wum kam wapang duk lab wan ɗan kya tla gai ba ka tu garwan ɗan kya yeli ka tlam patsa gama vung. Domin duk lyb wan ɗan kyat la gai ka tuni gama a gipka vugan kawai. ﻿ wan ɗan kayi tuni gama a gipka vugai yan chi tu nib a ka lu man bwagən wa tun daga dang vung cha tuga ma ba kya yelshi na vi garwan vang, naktə ta dakta to kwago yawan kwa, ta bwago tub ba a nayi nazar barkate vung ta bwaga tu a nayi na nga mbumi amma kya wum kam wasangai ka nayi na ngah mbuni in kya wum kam wasang vung to ka nayi na zar barkate to chigai ba afi vung marri yi wuman kam man bwagani in kya man kam man bwagani kyani dan kaman bwa dang mari wan ma ta wum kam wani amma myan ɗanma bwago mya wulgo vi ba ka wum kamatang to jaan ka bwa ɗang ngah wa rashi wumgan kam wanɗan ka taya wuni ɓasam vung ngawha ma gərwan ɗan ka taya fim wo figa ta durga chigai məri mya wultu wuman mkam, wapi na janga jaan kya bwa mari gyani ta num kam wani ɗang amma kayi gon ka wum kam wapang kya wumi vung.

﻿In ya naki mani na ganga mbuni kwa mɗri ɗan ka bwashi yanshi yanshi ma yadda ɗan ma na kopki mana wulki vi wusangni ka wulvi mari wan vi wusungni ɗan chi kan yangshi ma taɓi ta fi laa gai ta gayi a rah jaan na Yashi ta wwultu iyaye wasang ta na wulshi tsin to kubkani ta fara tugan ɗi tun doga do tun daga kakakni wasang ta fara tugan kubkani ɗi mai kyau amma daga farko kaka wa a wul baba wa a wul ba ka wuni vung to kya yeli nag an wa wulga ka wumiyo domin kan da yodan kaafi idan babawa ya wullgo ka wuni vung to ka gyalang kab yatlani ba ka tu girwan ɗan wa polga gai vung des yan chituni ba ka sakam man mbagani vung amma kya sakam man mɓani ka yeli duk garyoɗan kya fi ko na kwangan kyafi ko kya fitina gibko datam ko kya fina jari ka yeli ko jangyo tugan ken gai. ﻿Ko kya naq iri jari gyo ka ye tugan gai sosai, to amma kya raina iyaye ka tu do? Ba ka taba kugani vung, ko dzang yo ka yeli kya suga kar kya suga kan ɗan kya suga kari nani? Na rashi wumgən kam ga man bwagani, nanu gas yawan ta bwata wasu ta mum kan vungo, ai myani wasu ta wum kam vungo, ai myani dakta dan mya virki shawara yawani gya dawom ta nay a wulmi, mya wumi yan yawan chitu, tun ɗan gya dawon ta wulmi ma wuni ma virshi lugan wasang anami myani dole myani ɗan ma bwaki yawanan ma wulki a wumi domin wa naki man na ganga mbuni, garwan ɗan mya yeli ma satki vi man gai gan di.